Ny karazagna b- miaina ambanin'ny tany a dia: <hesitation> voalavo a, dia hofa a, dia a <hesitation> me- menaragna, dia vitsika a, dia trandraka a, dia sokona a, dia holitra koa raika. Izay ny miaina <hesitation> agnatin'ny ambany tany.